प्लेजर को उपयोग एक रुकी भई धानी को खुलिबे के लाए करो जात है। और येह एक साधारण लेकिन प्रभावी उपकरण है। ईको काम करीबे को तरीका भौतिक विज्ञान के दबाव और सेक्शन से के सिद्धांत पे आधारित है। प्लेजर के रबड़ के कप को नाली के ऊपर रख दऊ जात है। ताकि हवा और पानी बाहर ना निकले। जब आप प्लेजर को नीचे दबात है। तो नाली में हवा और पानी को माध्यम दबाव बढ़त है। यो दबाव रुकावट को आगे बढ़ाने और ढीला करीवे में मदद करत है। और जब हम प्लेजर को ऊपर खीचत है। तो वैक्यूम बनत है। जो रुकावट को अपनी जगह ते हटाई के नाली के वापस खीच लेत है। या प्रक्रिया बार बार करीबे से नाली में बानी रुकावट धीरे धीरे साफ हुई जात है। जब प्लेजर को ऊपर नीचे कराओ जात है तो यो वैकल्पिक रूप से नाली के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दबाव बनात है।